Iyaki e merakie puasara manita kalena. digore solata supaya marawa ditingke tu manu <hesitation> <hesitation> sidugaki tu manu pole rialli. <hesitation> <hesitation> maegiki tu manu pole pasa dialli atau elona dialli <hesitation> biasa napakanajai biasai nukatei kale munanranjama di mulanta. <hesitation> Sidugaki tule bissaiki tu manuk dicabut tu mai bulunna, nappa didui, dipatenangan diolo wai, purani tu riparukkui, alaentu dialai bulu-bulunna ribersihkan. <hesitation> sidugaki letoi naka tak ditatasi biccu manitoi naillaiki piru sipatamaiki pira. Sidugaki itu dinasui <hesitation> <hesitation> di parokkoi piccing, diparokkoi gula, atau diparokkoi kunyi, amareking tolloi, amareking sambalai dialai tu bawa mani tu mani tu eih ditutturang bawa sibawa lada. Manutui riparokkoi manu komeloki sambalai, <hesitation> <hesitation> iyato dipake nasui manu iyato komporo duai iyato ripanakui silieng. Kalua minjo ro kurir dipetau njo rurisr dia malok umi ma bum bum mi wae di patalu burung mi butu butu tuanne to digaru garuni mani di angkat mani di luntr mani bersandar. Iyatu biasa di ke tinggi kemanunna biasa te tindro i ehh atau marisan ki ka den raka magi mu raeo maloppo mabela to eloka acara wahda raka fitri raka di pottongi suaya dena nalakukan hal hal di wilayah. sagat memperoleh mufakat. karena ke sisteman berasa; dar sakar hwl maimbu koeuanga nkodisi di istilanna ke <hesitation> <hesitation> di sambut tomai ke tomambela to habis to keprosesna.